Ekyai eyanganwya siyamathi, so nimaghitsa <hesitation> neryo amaghitsa wukabereyawo, wukabya wabiberyagho abirihya, iwa hiramo e kalifugha, iwa hiramo amajani, iwahiramu <hesitation> obukya kutsi esukali